زما د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د پیشوګانو له 70 څخه ډېر نسلونه شته، چې هر یو یې ځانته ځانګړتیاوې لري. ځینې مشهوره نسلونه زما په نظر دا دي: افغاني پیشو- دا پیشوګانې اکثراً طبیعي، ځنګلي‌ او قوي وي. د دوی تنه یو څه غټه او یا منځنۍ وي، ویښتان یې د اقلیم سره سم لنډ یا نیمه اوږده وي او مختلف رنګونه لري، لکه خړ، سپین، تور، نسواري او نور. ترکمني پیشو- دا نسل د ترکمنستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې ژوند لري یا له دې سیمې سره تړاو لري. دوی معمولاً لنډ ویښتان او شنې یا زېړې سترګې لري. فارس پیشو- چې ببر، نرم او ښکلي ویښتان لري. سیامي پیشو – چې نیلي سترګې لري او تورو غوږونو او تورو پښو ورته ځانګړی رنګ ورکړی. برتانوي پیشو- چې انګلیسي پیشو هم ورته وایي او لنډ ویښتان لري. پیشو پړانګ چې د پړانګ په شان پوستکی لري او بنګالي پیشو هم ورته وایي.